Tarihi lesdi mai kanjum on ferndam muisca. muisca ferndi ummatoore arande je lesdi mai, wati be letti perbe masin ha gite duniyaaru har yotti jamanu bikkoi mabbe ha yaake ji jotta. be perbe be andi ko handi. duniyaaru pat do lara be be saman.